Oire iravivu iava taviparai varuereto ira tokipaio veira igei aao, uva rera ruipapaioveira rutu uvare uvare vearopie kovorutu purapareveira vo kepa siovaraia. Epusito irava toupaioveira uva rera varo kovoa oa purapareiveira vo kepa siovaraia, ari isiike upopareveira. Evo kare oea upopareveira oea ia taraipaviei oisio, evoa oea oaravurutu vuripiepaiveira, varoara, aioara, eakevi vao oa kavurivere, ari eva aioivere evo kare isiike kare, vuri kare ragarutu evoea aio kuro vao oa kavurivere voari aiopa tapi, eva aioivere, evo kare. Uva era ira vearoa rutu kovoa purapa reveira, era epusito igei ao reraro ira vokare upopareveira, voea uporevere ora voeava virirevere voea upopaoro, Vokare upopaoro ra arakasipere voari. Vo vutao viapausio uvuipau ra isiike vai uvuri voari igei vokeparo siovaraia. Uvare era ira vearoa rutu kovoa purapareveira evo kare upopaoro. Oaia reraia rorupaioveira rutu ora vo ragai rerapa ruipaparaveira rutu uvare. Vearoa rutu purapareveira kovoa ora vosia eakere rera taviavere ra ra uvurevere, uvupareveira vosa rerare reoreopaio, uvare rera taraipieovora oaravu sirova utupasia vosa ai rerare keraiovere ra uriorovere aiosia. Uva era era epusi iratapo toupaioveira, ira vearoa rutupurapareveira uva igei ao rutu rerapa ruipapaioveira.